Manfaat sabon tu untuk mandi ontok ape tu e <hesitation> nyabonke awak maken dak bosok teros maken dak gatal gatal sabon pulek kan pokoke pacak untuk ini untuk bersihke badan bersihke awak apelagi kite dem beraktivitas sehari hari cak dem kuliah dem begawe atau dem apela e beraktivitas di leho tu kan otomatis e awak kite kan keno debu men dak di bersehke dengan sabon otomatis gatal kan agek gatalkan agek e jadi abang abang teros agek kan men dak pake sabon kan ni ape tu debue kan masih nempel men cuci pake ayo be kan dak berse makek e harus pake sabon tula manfaat sabon tu ontok mandik pacak pulek ontok dijadi ini men dak katek sampo kan pacak pulek pakai sabon nyampokke sabon semisal lagi darurat e lagi abes sampo kan pacak pakai sabon pulek